Farka nga nda Bari mate kaŋ i goo da i daban daban. Farka, a goo ni se fu. Niga hin kaŋ d'i ka gwaay kulu te da Farka. Ma kwaay tuuri, ma kaa ma birji kuu, ma kaa ma d'i ka kwaay kin hay fo sambu k'a. Farka ma kaarum da min botogo kuu. Yaadin no Farka gwayo goo da. Bari mo d'a goo ni se windi ra, Bari niga hin ka haw ka kwanda wangu, araŋ ma kwaay wangu nda Bari. Bari non kulu kaŋ ni di niga ba ka kwaay wangu, nga wo aga bay. Aga bay haŋ kaŋ no niga ba ka nufin da yaadin. Nima kwanda wangu Bari, mate kulu kaŋ aga te din ga ba ka fattan da bari. To nga wo zurey m'a g'a se no Bari wo goo ni se windi ra. Farka mo, niga gwaay da farka, niga birji kuu, niga botogo kuu, nigaa d'i ka kwaay day ka te ni muraadu fo te ka ye ka. Bari mo niga di, ma kwanda Bari araŋ niga di kwaay habu, niga di ka kwaay ni muraadu teeyaŋ, kwayey i ga Bari kaaru amma kwayey i si farka kaaru ima ne nin wo kway no ni si farka kaaru, ii si bay kway ga farka kaaru ii wo kay ii mana di. Amma Bari wo non kulu kaŋ ni di Bari, i ga bay kway wane no Bari, Kway nga no ga Bari kaaru, manci farka no i ga kaaru.